اكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي التغير المناخي التغيرات في المناخ تؤثر على البيئة والبيئة تأثر على الانسان مثل ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد وتسبب كوارث طبيعية مثل فيضانات والجفاف هالامور تؤثر على <hesitation> الاقتصاد والصحة والامن الغذائي تحتاج لتعاون دولي لحلها.